Ngaye lela mwene ohandi. ngaye lela mwene ondi muwambo, ashike sho ndimuwambo, motshiwambo omuna omalaka ogendji, shaashi omuna ngaa ngaashi; omuna otshikwambi, otshimbalantu, uukolonkadhi, otshikwaluudhi, omuna lela omalaka ogendji motshiwambo, ashike ngaye ondi muwambo maala ohandi popi ne otshikwambi, ondi hole oku popya otshikwambi shaashi olyo elaka lya meme lyo elaka lya tate gwandje, ngaa nda putukila nda putukila paakwambi, ondi hole okupopya otshikwambi uunene kandi hole nande oku popya omalaka gamwe giili, shaashi otshikwambi olyo elaka limwe lela ewanawa mokati komalaka omakwawo, ashike otshikwambi. kandi hole omuntu ta popi, kandi hole omuntu ta popi ta- ta tulaomalaka mumwe, ondooleike omuntu ngeenge ota popi otshikwambi, na popye ike otshikwambi, ngeenge otshimbalantu na popye ike otshimbalantu, ashike ngaye ondi hole otshikwambi, otshikwambi elaka lya meme gwandje lyo elaka lyatate gwandje, kandi vula naana okuli mi okuli okuli tula mumwe no malaka omakwawo, noma laka omakwawo, ondi hole oku popya elaka landje uunene sha, ondi holeoku popya elaka landje.